<hesitation> Mennkɔ "adventure" bia do dɛm naasa yi. Amara mpo <hesitation> <noise> monnkɔr bi da a <noise> ɔyɛ <noise> adze a mosuro <noise> osiandɛ ndɛ abaefo "social media " yi <noise> ekɔ do a <noise> etsietsie nkorɔfo a wɔkɔ bi do wɔapa ahwe, binom efi m', nkorɔfo ekumkum hɔn nadze. Ɔwɔ m' dɛ bi so wɔ hɔ esua adze na ahorow wɔ m'. Minya kwan a mɔkɔ bi <noise> mɔkɔ bi dze naaso <noise> ɔnnyɛ adze a mahyɛ da adwen ho nna monnkɔr bi da.